ནག་ཆ་གི་དུག་ལོ་གི་འཁོར་ལོ་སུབ་ཆེ་ན་དེ། དུག་ལོ་ཡོང་ནམ་སྨོ་མང་དབོ། ཀེཔོ་ཀེཔོ་ཡེག་ཧེན་བཞེས། དེ་དུག་ལོ་དེ་ཆུ་ཐམ་ཆེའ། ལོ་ཐར་གི་ཐེན་དོ་བཞེས། དེ་དུག་ལོ་ནང་བྱ། བྱ་ལོ་ཡོང་ནམ་སྨོ་མང་དབོ་ཡེག་ཧེན་བྱ། ཨ་ན་ལེ་སྨན་ཆ་དཀར་པོ། སྨན་ཆ་ན་ཀོ་ན། ཁྱོ། ཀེན་ཆུང་། པེ་ག་སིབ། པེ་ག་ན་ཀོ། དོ་ཤམ། དལ་ན་ཀོ། མར་ཤམ་སོག་པོ་དེ་ཆུ་ཡེག་ཧེན་བཞེས།